Nako ngone o nyawa mane, apalagi nauru nanga utu yang i furaga wa akana soko mane la <hesitation> i ofi jo nyawa i le- le- lega ngone o yofi, dadi ngone o nyawa manena nanga utu la i furaga harus wo usi, wo usi li- wo usi la i i tebini, wo usi la jo si tuere, wo usi la jo nyawa i lega i rapih nanga utu bolo. Dadi usi manena ma manfaat i oli, wa usi nanga utu, wasi tebi tebinoka, supaya nanga utu yang i fufuraga manena i dadi i ofi, i dadi i tebini. Nako nyawa ngone harus wa jaga nanga utu wa usi supaya i tebini, sugmanege.